गढवाला जंगल मा भोत सुन्दर पेड़ वोन्दा जन बांज छिन बुरांस ची अर चीड़ ची छिन और क्वेलुगू पेड़ ची और खड्ग छिन केलाक छिन भोत सारा पेड़ छिन।